Abawala abasinga obungi nga bagezia ku okusoma eriyo abasaiza kabite aba aba ababonona mbu babataka noyagirya nga babononeire okusoma kwaiwe naye engeri ejebasobola okubyewalamu niyo omuwala okuba fokasit agana ebyo abantu abandi ebyekakoba ki abyebamukoba

Omuntu eyasomereku aba no'moyo ogwokolera owantu owamu okuleta edo endoboza nebatiama owantu wamu nebakola enkulankulana owantu wamu okusinga oyo etiyasomere

Okusoma kuwabantu abantu abakulu kuwa abantu amagezi, empisa amagezi oba ecasobola okola ekiyamba amaka ge

A, ife eenu owaisu, omusaiza emere ejasinga okufuna amaani iivi.

Nze indiya emirundi isatu olunaku indiya brekfast, lunch, ne'sappa

Omukyala alikida ayaba nwidwaliro nga amalire nga ekkida kiiri emiyezi misatu

Okusoma kuwa abawala okumanya obuyinza bwaiwe obubakwataku na abakali kale era mumaka babba nga bamaite ku ebyebasobola okola okusinga ku o o omukali, tiyasomere wabula ekyamaite aye eyasomere ku amaite obuyinza bwe, nga iye.

Nze ebula ekyemaite ku kubanga nze ebintu nga ebyo nze nkali okwaba

Okukozesya obumweso owamu buyinza okuleta engabz ya'bulwaire nga silimu odi omulwaire we'silimu owakozesya akamweso wena nokozesya wena osobola okukola ki okufuna obulwaire obwo

Olina okulya emere elimu baalansit dayate nochusyachusyamu emere elimu ebilisya ebingi tekulya emere ebulaamu ebilisya

Amaizi amabibi gabamu ebi ebirwaire biingi obu obuuka wuungi, obuuka buno obuleeta ki, cholera.

Bazimbire abasomesya ama amanyumba abasomesya agebasobola okukolaki okulambalamu nga basomesya abaana, no kutereria amangira, abaana gebabitamu nga bava kwisomero.

Ingaife intaka igoe ejiri gentol jitekera okutera okuvala

Uuu ekitundu aaa abaa abakulembeze mukitundu kyange basobweire okukubirizia gana abantu okukola ki okutwala abana kumasomero nicho kyebasobweire okuyamba amaka

Tulonda abakulembezi nga tukozesiya balot nga tukebera kukapapula buli miyaka eitanu nga jibitire

Ye oluvanyuma olwoba nga okwaaite kuchintu ekibibi ate buli olwova mucholoni olina okunaba mungalo buli owoyaba okulia olina okunaba mungalo kale olina okunaba mungalo emirundi mingi nga owekisoboka